A bogibogi atatagani ama rakarigoni karava aveini kedoro afiu kauani ti aniu gosini monana aiagoi bois agitarini bois gesi monana tu boga gana gaiagoni boga gana burega danuri tari gavetauni monana gaiagomani numa gana gadaridarini gaganiganini ekorini garest kotunani lavilavi tu mero gesi ma gaiagoni fil gana gatreininin ragbi treinin na gaveini kwikilai gana gere gana. Monana ekorini bogi tu ma gaiagoni a kiskisini o kone gana gaiagoni monana gaiagomani numa gana karakara gavagirini mogeri gavarerini ekorini monai femli gesi ma gatanuni bogi iaunai bois ma gerakani monana ma gaiagoni bradas tari geri numa gana monana gaiagomani ema numa gari bena monai gegenani next dei maki seim ma gaiagoni boga gana mero gesi, mero gesi monana gaiagoni garuka gana galagoni o gakimaikimaini ekorini monanan ma gagenogoini gaiagomani numa gana dagara mogeri gavarerini mero ta ta geri numa gari geiagoni gaiagomani gema numai Ga genani next dei mogesina seim ma gaiagoni gema ankol danuri tari gagitarini gaiagoni lako danuri gagabini bogai monana gaiagomani vamoka danuri gari biku, vaburi mago danuri ma gavetauni gaiagomani aroro na mogana ma gaiagoni monai numa danuri ma gaveini, gena lako danuri ma gagabini monana gaiagomani gema vanuga gana bogi ma gaiagoni boga gari kone gari magani kone danuri ma gavagirini monana ma gaiagomani gema vanuga gari. Gema vanuga gari monana nanu danuri ma gagutuni ekorini keve tarimari ma gagitarini geri nanu danuri tari ma gagabini gaiagomani vavine tari ma geri kago ma gawani giagoni janksen gana monana gaiagoni kwikila, kwikilana ma gagenogoini gere ekorini monai ragbi agereni monana gaiagomani vanuga gana ta ta geri nua gari geiagoni monana ekorini gaitu gaiagomani gema numa gari tari tu geagoni geri numa gari monai ekorini gaiagoni vamoka gari biku o Lako o mogeri gagabirini monana gaiagomani t sina tama geri ma geri vamoka gari gaiagoni monai lako o biku garoberini o mago o nanu ma gagutuni monana gaiagomani aroro gena maki nanu danuri ma gagutuni ti ma gaveini ti ganiuni bradas danuri ma gagitarini. Geri numa gaveirini toilet o batrum ma gaveirini monana gaiagomani gema numa gari bogibogi nomol ti ma danuri ma ganiuni monana gaiagomani gema bradas danuri gesi boga gana gaiagoni gema kwaiva gema gio danuri gagabirini bena gaiagoni boga gana. Monai gavagini gaiagomani vanugai gama sheani sebori sebori ta ta geri numa gari gewaiagorini monana gai gema numa gana gawaiagorini gaiagoni gadaridarini gaganigani gosini monana ma gaiagoni garuka gari gaiagoni ga lagoni. Lago ekorini monana ma gaiagomani ma gavarerini maia ta ta geri numa gari gewarini gai bois ta ta gaiagoni gema bogi tanutago muvi gita siga bua danuri ma gaganini gafamuni gastori storini mu nain ouklok mogesina Gaiagoni gagenani next dei maki seim gatatagani iago mein bas stop gana o kwikila gaiagoni gagereni monai gabukani mu. bogi manana ma gaiagomani vanuga gari monai boga gana ma gaiagoni. Boga ekorini tu kone gana ma gaiagoni kone ai gakimai kimaini leke gafiuni gadaivini monana ekorini gaiagomani vanuga gana vanugai ama varerini ta ta geri gegabini geri numa gari geiagoni monai gaiagoni gema numa gana garestini.